Han na ni kixain vichí hu ho o on. bueno ni kedai uu comida no chuii, ta ni kidai iin, iin nrivi ta ni dakatán chín ya'a chin tinana, ta kei lia deen chi va kixanna aciti, ta ni kidai inka comida ná, ha a an. ni kei, xaxonar ha a an. koño chón, bistes xí koño chón ta ni kaduan chín aciti tá, tada nguan ni keiña ha a an. nidakadoiña ta niii, nikidai tiyá, ta ni kein ti nana, ni kein ajo, ni kein lia ha a an. ya'a ichí, ta ni nikua licual, tadangua ni nakadontá, tiyá jan chín ha a an. lia deen, tada nguan ni ha a an. ni taiin lia ha a an. lia tikomi, ta ni tain koño chón jan, tá ni chikoi ditá, ditá ini xhín yuxa vini, tá modo dikan ngua ni kixanri ta ni nichinoi lia café chi ni ku vichi lia, ta xaguan ní adiga kixao chin dita nrayó xanguan ni chikoi, ta modo dikan nguan ni kichánnri.